بعد عشر سنوات، نحب نكون عندي مشروع خاص بي. نحب نحقق أحلامي ونبني مستقبلي. زادة، نحب نكون محاط بأفراد عائلتي وأصدقائي، ونعيش لحظات مليانة سعادة. التطور الشخصي والمهني هو الهدف.